نعم أعتقد أن هناك فرق بين الثقة و الايمان لأن الثقة تعتمد أو هي الجزء النفسي في الانسان وهو متعلق بما تربى عليه و المجتمع الذي نشأ فيه و ذلك يجعله يرث نوعا ما خصال أو مميزات تجعله واثق من نفسه أو غير واثق من نفسه أو متأكد مما يقول أو ليس متأكد مما يقول, أما بالنسبة للايمان فطبعا له تأثير من المجتمع لكن يعود أساسا بعلاقة الانسان مع الخالق و بعلاقة الانسان مع الأمور الميتافيزيقية التي لا يمكن لمسها أو يمكن رؤيتها.